Barar have to paku vavaha me rori o naovana bona ma hai teori. Beo naovana rake rori tea paku bina ma hai teori, na naovo naori pa kakaku ma bon a ma si pea naono vai to nata komana ni viori kahi kakaku mau ori ore pa unun bata bari, ore pa nao gono ma bona meho naono, ama paka naono ma unun bata riori ove pa gono bata ma bono hum va teo spider web ei, na kona komana ni riori de bata mari ove pa viru tataono batari bari viru tataono batari bari, na kona komana batari. Gono mavi bonama paka naono beori noma vaha, varavun batari, vati tavitavivi batavi bari, vati batari ante koman be tara vo tea be tavus po te bona hai naovana, ove pa vati bari beori nao - nao ri, navo naovi gono ma bono meho paka naono ma vati, ama paka naono vai ama paka mahaka, na gono ma riori ove pa ma vati tavitavin batavi bari, ove pa va topo bari teo peho si gove, beori tava bono naono to tei minana bona peha si gove ore pa ma vahio bona paka nao tebona ove pa ma vati bari, ove nao hihiava, ore paku bona va kororovi, bari ore pa hio beori ante rori tea vahio bono rupi. Ei noma vai, vahuhhu vai, o rupi tei vai komana hai bona, ove pa tei nao be vahuhu - vahuhu - vahuhu nao a naovana o va boboha vai a nauvana, o si vahara naovana tei vai tebona govoho rori tebona, be sinariori nao nana, gono mana bona taba an me ma vati nana bona te hai bona. Eve koa to ante nom na tea vahutate venei tea hai noavana na paku vonan tebona.